آ، خۄش حٲصِل کرٕنۍ چھِ مُمکِن، مگر پرٛٮ۪تھ وِزِ خۄش روزُن چھُنہٕ ہمیشہِ مُمکِن۔ خوشی چِھ ذہنی تہٕ جذبٲتی صحتُک اکھ لٲزمی حصہٕ، تہٕ یہٕ ہیکہِ زندگی ہندین واقعاتن ہندِس جوابس منز تبدیل گژھِتھ۔